<noise> yang <noise> yang kita tau cara biking ayam itu dia pe ayam itu tong kas potong potong abis kas potong potong cuci kase bersih kase bersih dia pe darah darah abis kase garam lemong abis kase garam lemong abis kase garam lemong tong tonoh deng dia pe garam lemong sadiki abis kase tonoh deng garam lemong tong biking dia <noise> pe bumbu dia pe bumbu itu pake rampah ni rica karibo <noise> bawang putih deng bawang merah giling itu gilling rica karibo rica karibo kamuka abis itu bawang putih baru bawang merah abis itu tong kase biar dia pe rampah dulu tong kas panas minya kas panas minya tong goreng ayam yang tadi so kase tonoh deng dia pe garam lemong tu abis goreng tong tumis dia pe rampah. Tumis dia pe rampah itu pake kecap sadiki kase taruh kecap kase taruh kecap abis tong pake <noise> dia pe bumbu penyedap kaya royko kase tambah deng garam sadiki abis itu kalo mau dia ada bakuah kas taruh <noise> aer sadiki <noise> jang talu <noise> banya tunggu sampe dia mandidih batul batul rasa kalo mau dia agak padis tambah deng rica jawa sadiki abis itu ayam yang tadi tong so goreng tong kas campur deng bumbu tadi bumbu yang tong so tumis so kase campur deng bumbu sisa tong kase mati komfor kong tong kase <noise> campur campur <noise> ayam goreng tadi <noise> deng <noise> dia pe bumbu saja.